boeza atao hoe biby intelligent izy aminai agny satria izy kafa dressegny igny afaka ampianarigny raha.ôhatra zao mifiotra anao igny, arahany fiotronao ra jiaby volagninao izy ka fa voadresinao raha jiaby koragninao hainy, hainy magnerigna azy mahay mivolagna kara ologno ka izy.